ज्वो लाइटो बटण व्हंद, स्वो कमण्यें काम करद। स्विच जेते हम ब्वोल्दन छिन। येते जब ऑन करदन यानी चालू करदन त येमा क्या व्हंद, ज्वो बिजली रौंदि, तेकु प्रवाह ज्वो व्हंद, स्वो लाइटा जमु स्वो बॉक्स रौंद, तो बे निकलद और सीधा बल्ब तक चलि जंद। ये तमण्ये करी ते बल्ब जलि जंद। जब हम लाइटा स्विच ते बंद करदन, त विद्युतो ज्वो प्रवाह रौंद, स्वो लाइट बॉक्स से एथर नि जांद। और लाइट ज्वो चि, बंद व्हे जंदि। ये तरीका से स्विच काम करद।